gott kvöld og velkomin í Kastljós við ætlum að ræða aðeins um kjarasamninga sem

eru fram undan og margir telja að þetta verði eitt stærsta verkefni stjórnvalda og eru komnir til mín framkvæmdarstjóri Samtaka atvinnulífsins og forseti a s í velkomnir það hafa birst nokkrar fréttir af stjórnarsáttmálanum í fjölmiðlum

það er talað um að eigi að auka fjármagn

heilbrigðis og almannatryggingakerfið skoða vaxta og húsnæðisbætur hækka fæðingarorlofsgreiðslur

lækka tryggingagjald lægra þrep tekjuskattsins satt og rétt er þetta þá ekki svolítið augljóst framlag Gylfi inn í komandi kjarasamningagerð jú auðvitað er þetta atriði sem við höfum verið að kalla eftir bæði fráfarandi ríkisstjórn og við áttum nú fund með þeim um daginn

hafi verið ágætt hjá þeim að

í forystumönnum á vinnumarkaði það ber eiga við okkur samræðu um hvernig þessir hlutir eru og ef við gefum okkur að þetta sé allt saman rétt við fáum nú að sjá þetta á morgun þá er þetta atriði sem við höfum verið að kalla eftir sérstaklega Fæðingarorlofssjóðinn reyndar sakna ég þess að hafa ekki heyrt um þetta eru mjög mikilvæg réttindi minna félagsmanna á almenna markaðnum og þau hafa einhvern vegin sigið alveg úr takt við allt kaupgjald í landinu þannig við skulum sjá

til en þetta þetta hljómar ágætlega þetta væri þá svolítið í takt við það sem stjórnmálamenn margir hverjir sögðu fyrir kosningar að það væri kannski ekki endilega launin þar sem svigrúmið væri

einhverjum öðrum öðrum þáttum já við höfum

að dunda okkur við það í býsna langan tíma tvo áratugi að hækka þá tekjulægstu meira en

og ýmsum aðgerðum ná samningum við okkar gagnaðila um þetta síðan þegar við förum að rýna í skattkerfið þá kemur í ljós að jafnharðan sem við erum að reyna að bæta kjör þeirra tekjulægstu þá hafa réttindi þeirra vaxtabætur barnabætur skattleysismörkin einhvern vegin þróast með þeim hætti að það hverfur jafn vel meira út í skerðingu af hálfu stjórnvalda þess vegna held ég að það sé bara þannig í þeirri lotu sem verður á næsta ári fyrri part eða seinni part þá verði stjórnmálin svolítið að axla

ábyrgð á því að rétta stöðu þeirra tekjulægstu það er einfaldlega komið að þeim að skila þessu til baka Halldór þetta sem var nefnt og svo er líka talað um að það eigi að falla frá fyrirhuguðum hækkunum

virðisaukaskatt á ferðaþjónustu og reyndar er talað um það að mögulega fjármagnstekjuskattur hækki úr tuttugu prósent í tuttugu og tvö prósent svona þín viðbrögð sem eru að berast fyrst og fremst er ánægjulegt að það sé að koma ríkisstjórn í landinu við finnum það þegar við erum að fara í alla þessa kollhnísa í pólitíkinni þá fer allt í hægagang hér í kerfinu á bakvið okkur það er alveg rétt sem þú segir að fram undan eru mjög mikilvægir kjarasamningar og við þurfum aðeins að skoða þetta ytra samhengi þetta þjóðhagslega samhengi

efnahagur þjóðarinnar stendur mjög traustum fótum um þessar mundir og ef við skoðum þá þróun sem

sér stað á vinnumarkaði undanfarin ár

launahækkanir til manna sem hefur skilað sér í mjög mikilli kaupmáttaraukningu á undanförnum árum við verðum að muna það að á síðustu fjörutíu og fimm mánuðum eða svo höfum við verið undir verðbólgumarkmiði Seðlabankans og munurinn þarna launahækkanirnar annars vegar og lág verðbólga hins vegar hefur skilað þessari fordæmalausu kaupmáttaraukningu og það er nú þannig að það eyðist það sem af er tekið og ég held það sé mikilvægt og ég fagna því að í aðdraganda þessa stjórnarsáttmála hafi flokkarnir þrír hitt aðila vinnumarkaðarins og farið yfir þessi mál með okkur og ég held að kjarni máls í komandi kjaraviðræðum

það er einhver kaka til skiptanna og við skulum skipta henni en svigrúmið er sannarlega minna en það hefur oft verið við sjáum þetta til dæmis á því að útflutningsfyrirtækin að samkeppnishæfni þeirra hefur farið býsna hratt

þverrandi á undanförnum misserum og þess sést auðvitað stað í þeirri getu sem fyrirtækin hafa til þess að standa undir auknum launahækkunum þess vegna get ég tekið undir það sem þú ert að segja hér að ég held að kjaraviðræðurnar í lok næsta árs muni í auknum mæli snúast á kröfur á stjórnvöld þar sem atvinnulífið hefur einfaldlega staðið sig mjög vel á undanförnum árum að skila ríflegum kjarabótum til launafólks á Íslandi Gylfi tekur þú undir þetta Gylfi það er kannski fulllangt gengið að þið verðið stikkfrí þá held ég það sé bara þannig talandi um kaupmáttaraukninguna þá er það mjög sárt við þessar aðstæður sem við búum við núna að það skuli hafa verið þannig að þróun

sé bara í þeirri stöðu sem það blasir við að aðkoma stjórnvalda að þeim hluta hljóti að vera ríkari það var reyndar reynt tvö þúsund og fimmtán en þáverandi ríkisstjórn féll frá því að fara í aðgerðir gagnvart þeim tekjulægstu á framvindu kjaramála þannig ég sé bara mikið fagnaðarefni að setjast að þessu bæði samræðum og viðræðum við stjórnvöld með hvaða hætti við getum stillt saman bæði á vettvangi stjórnmálanna en líka á vinnumarkaðnum til að ná hér meiri samstöðu um með hvaða hætti við ætlum að þróa þessa hluti hér áfram bara svo ég skjóti því inn af því þið voruð á þessum fundi formannanna þriggja um daginn

átta mig á því að þarna var trúnaðarsamtal sem átti sér stað en svona tónninn af því mér frekar bjartsýnir í ykkar tali en sko tónninn þar á þeim fundi og tónninn í pólitíkinni

ég get allavega sagt kannski að uppleggið af okkar hálfu hafi verið þetta að við þurfum að nálgast þessi kjaramál af mikilli ábyrgð og festu á næstu misserum það liggur fyrir að þegar ný ríkisstjórn kemur kemur saman verður það þeirra fyrsta verkefni að eiga samtal við stóra hópa opinberra starfsmanna við vitum og það liggur fyrir að í raun þær

sem verða umsamdar í þeim viðræðum

munu á einum eða öðrum tímapunkti hellast yfir á almenna markaðinn í samningaviðræðum s a og a s í það er hvergi þannig að opinberir starfsmenn séu

í landinu og að hækkanir þeirra séu meiri en á almenna markaðnum og við verðum að nálgast þessa kjaralotu út frá þeirri forsendu það sem þetta snýst allt um er að við viljum

breyta vinnubrögðunum til langs tíma á íslenskum vinnumarkaði hugsunin

mjaka okkur inn það sem við köllum þetta Norræna módel en við erum auðvitað ekki komin þangað en við verðum að klára næsta ár sem einhvers konar aðflug að því módeli það var einhvern er einhver misskilningur við vorum ekki saman á fundinum

bæði þegar fjórmenningarnir voru í viðræðum og aftur þessir þrír sem eru núna að mynda ríkisstjórn sendu þeim bara einfaldlega erindi flokkunum um það hvað að væri sem við legðum mikla áherslu á

við myndun ríkisstjórnar hvað það væri sem gæti þá stutt við bakið á okkur um það að koma hér á meiri félagslegum

stöðugleika því við erum ekki tilbúin að ræða bara hina efnahagslegu hlið það verður líka að fara saman þá efling velferðarkerfis heilbrigðiskerfis og svo framvegis en það er eitt atriði sem hefur verið ljón í veginum fyrir því að ná samtali um breytt módel og það er kjararáð kjararáð er einhvern vegin ljón á veginum og þessir flokkar vita af

ætla að grípa í það og koma inn í það veit ég ekki en það er atriði sem hefur áhrif á

umræðuna og hefur áhrif á það með hvaða hætti við getum haldið áfram því samtali sem þarf að vera um breytt samningamódel sko kjararáðið auðvitað

um kjör einstakra hópa heldur jafn vel um um einstaklinga þau vinnubrögð hafa þau til að mynda áhrif á hvernig þið nálgist kjarasamninga og kemur til að mynda til greina að

þið semjið öll undir einum hatti

hvert og eitt jafn vel

í ég ítreka að samningsrétturinn er hjá hverju og einu aðildafélagi hjá Alþýðusambandinu en það er bara þeirra að ákveða með hvaða hætti þau vilja haga því ég reyndar sagði það á formannafundi hjá okkur í október að ég teldi

litlar líkur á því að það væri einhver forsenda fyrir því að fara í sameiginlegar viðræður í þetta sinn umræðan er svolítið mikið um menn vilja finna sína stöðu og réttu hillu áður en menn fara í eitthvað við slíkar aðstæður er ekkert lím sem heldur saman heildarsamningi ég ítreka að samningsrétturinn er þau taka ákvörðun með hvaða hætti þau vilja skipa sínum málum ég er bara að reyna að leggja mat á það hvað ég tel líklegast vera b h m er ekki í samræmdum

er hvert félag fyrir sig að leita á hófana og þannig er svolítið staðan á vinnumarkaði í þeirri ólgu og þeirri óvissu sem er ríkisstjórnin getur haft áhrif á þetta hún getur komið með eitthvað útspil til þess að ræða menn saman og við skulum sjá til ef það er eitthvað að marka þessar fréttir þá finnst manni

eins og ríkisstjórnin sé að gefa fyrirheit um þau muni slaka út annars vegar skattalækkunum ef það er að marka þessar fréttir lækkun neðra tekjuskattsþreps einstaklinga og eins varðandi mögulega lækkun tryggingagjaldsins í tengslum við þínir félagsmenn með tryggingagjaldið kalla mjög sterkt eftir að

verði lækkað já já og ef við förum bara í kosningabaráttuna þá liggur fyrir að þessir þrír flokkar gáfu allir fyrirheit um það að það yrði staðið við lækkun tryggingagjalds á kjörtímabilinu og auðvitað vill maður að þetta gerist sem fyrst en ég get alveg virt þá afstöðu að þetta verði einhvern vegin samtvinnað við framgang í kjaraviðræðum á næstu misserum það má alveg segja að það sé

skynsamleg nálgun

fá sína hluti í gegn sem allra fyrst þá getur maður fallist á þetta að mörgu leyti mér finnst aðeins í þessu sko að við höfum alltaf stutt það og talið það vera mjög mikilvægt varðandi fjármögnun þessa sjóða atvinnuleysi fæðingarorlof ábyrgðarsjóður launa VIRK endurhæfingu

að taka meiri gjöld en þarf til að reka þau kerfi

og ef það er þörf þá hækkum við gjöldin eins og við gerðum tvö þúsund og níu en það er mjög mikilvægt að skila lækkuninni þegar hún verður til það sem við gerðum hins vegar athugasemd um svigrúm til lækkunar er að þau réttindi sem eru í þessum sjóðum atvinnuleysisbætur eru núna í engu samhengi það sama á við um það er ekki verið að tryggja að fólk sem lendir í gjaldþroti fái sín laun þrátt fyrir gjaldþrotið þetta er forgangsverkefni þegar menn eru búnir að standa skil á réttindunum

að þessu undangengnu Halldór þú hefur sagt að svigrúm til launahækkana sé sé lítið ég held að launavísitalan sé að hækka um sjö prósent að meðaltali

á almenna markaðnum eiga eiga launin að hækka um þrjú prósent í maí hvað er svigrúmið mikið ertu að biðja

nefna einhverja prósentutölu já svona förum í gegnum þetta þá höfum við hækkað laun um tuttugu og fimm til þrjátíu prósent á síðustu þremur árum eitthvað svoleiðis tíu ára kaupmáttaraukningu fyrir fram núna er verkefnið ekki að sækja fram að harðfylgi og hækka laun mjög mikið heldur að reyna standa vörð um það sem við höfum nú þegar aflað ef við reynum að fara hina leiðina þessa leið sem við höfum farið undangengna áratugi með reglulegu millibili þá get ég sagt við þig nánast með fullri vissu að niðurstaðan verður sú að það er ventill í hagkerfinu sem hleypir út lofti gengi krónunnar mun gefa eftir verðbólgan mun aukast á móti og kaupmáttaraukningin sem við höfum lagt svo hart að okkur til að afla mun smám saman fjara út frá okkur og reyna núna að verja þessa stöðu og það gerum við með því að fara í hóflegar launahækkanir á næstu misserum og síðan getum við endurmetið stöðuna

stundum er mikið til skiptanna er minna til skiptanna og þá verður þess að sjá stað í viðræðum á kjarasviðinu

að hóflegar launahækkanir verði niðurstaðan ég ætla

ég

hef mikla trú á því að sú leið sem félagar okkar á Norðurlöndunum hafa farið sem byggir á minni launahækkunum en meiri hækkunum kaupmáttar að gera það að staðaldri vandinn núna felst í því

það er ekki samstaða á vinnumarkaðnum um hvaða leið á að fara og þá verður svolítið erfitt að fara hana fyrir einn hóp ef hinir fylgja ekki með þar erum við stödd núna það er þessi innbyrðis ágreiningur sem við þurfum að finna lausnir á Gylfi frá a s í og Halldór frá Samtökum atvinnulífsins takk fyrir komuna í

hafa hafið framleiðslu á vörum sem er unnið af handverksfólki í afraksturinn leit dagsins ljós fyrir rúmri viku þegar fyrirtækin kynntu vörurnar í versluninni

við kynntum okkur málið er unnið að frumkvæði

á dögunum leitaði Regína Bjarnadóttir framkvæmdastjóri til

og bar undir þau hugmyndina um að fara í samstarf við heimamenn þar í

en til í það og lögðum af stað í þessa ferð í september þar sem við hittum hundruð handverksmanna vorum þá að skoða hvað hver og einn gæti gert og hvað væri hægt að að aðstoða við að lokum völdum við ákveðinn hóp

að vinna með þarna erum við

að skoða hvað hver og einn getur gert við vorum að vinna mikið með

og í leiðinni leita að fleiri möguleikum við sem framleiðir endingargóð barnaföt og leggur áherslu á sjálfbærni

sér

þarna sem börn hrífast af fallegir litir og handverk og hægt að gera ýmislegt við erum að tengja saman svo marga við erum með listakonu sem er að mála hittum eina sem heitir Jenna

hún var búin að mála fullt af

standandi listaverk þannig gátum við tengt hana við annan mann sem er að sauma það eru svo margir sem tengjast hverjum og einum og létum hann sauma kjóla og skyrtur svo hittum við

voru með bás á markaði og með útskurð ég fór með myndir til hans og síðan lét hann fá logo ið okkar og hann

síðan voru menn að gera töskur við prófuðum að láta þá gera kraga og

út það var halda öllu inni það er stelpa

mánuði síðar erum við búin að gera aðra pöntun sem er eins og sex ár þannig

níu ára laun sem við

passað uppá það er stofnaður bankareikningur

kennt að búa til reikninga sumum er

verið að byggja upp og fékk svo stórt verkefni

að hún er farin að fá

og borga þeim laun þannig að þetta litla sem átti ekki að vera neitt er en þetta er hluti af því að fyrirtæki vaxi og þróist og geri tilraunir og

að teygja sig lengra í rauninni í svona ferð veistu ekkert hvað er í boði við höfðum ákveðnar stutt verkefni heldur komið til að vera og við sjáum möguleika á að halda áfram að

ótrúlega gaman þegar við héldum veislu um daginn hvað krakkarnir voru hrifnir þau hlupu hér um það var ótrúlega skemmtilegt það skiptir fólk máli hvaðan hlutirnir koma fólk veltir því fyrir sér hver býr til hlutinn sem þú fólk máli hvaðan hlutirnir koma fólk veltir því fyrir sér hver býr til hlutinn sem